Ny ômby ndraiky le ômby vavy ndrenyizy koa ke izy koa fa izy le <hesitation> tarimin'ny tômpony ndregny igny izy kôfa zatra anle tômpony igny izy magnaraka ze raha volaninle tompony aminazy, ze baiko ataon'ny tompony aminazy, avekeo aminjegny izy kôfa le terana nono ndregny igny izy angalana ronono iny izy tsy mihôla anj-.